<noise> pues nikan tlakilomeh kimaka durazno, ciruela, este kapulimeh, <noise> <hesitation> n igual tlen durazno tlen ihtik n kostik, iwan ompa ne yeh igual lo mismo n kapolimeh, durazno, este ah moras tlen kimomawa ich se kemih ilikuawtzintli, iwan tlen motitilana ixiwyo, pero neh okachi nechpakti pos tlen durazno tlen ihtikohkostik, pues tehwan non durazno tlen ihtikostik kemanian son ihkon tikuah, o tiketza tos tesitoh tikonih. <noise> ah pues es que sekimeh kixipewah n durazno, pero tehwan kemanian son tikpakah, ya san tiktlahkotekih ya tlatlahkotzin, tos tiktlaliliah atzintli, ompa tiktlaliliah setzin kanela, y ya. Pues tiktzopelilieh ik azucar pues nochi n ome welik cuando n sewi totoniktzin, cuando achin tona achi welik igual nekan sesek. Kichiwah atoleh nekan capuli, capulin kichiwah atole iwan kichiwah tamal, pues tamal nekah son kiketzah kapolin, kon son tzikitzin atzintli, tos ya ompa ya kitlaliliah n tixtli, ya ihkon tikitas kichiwah wan tixtli ya kinelowa ya ya kintetzilowah, amo yeh kitlaliliah se tzikitzin axucar, tos kisa tzopelikeh kemih n elotamal. Pues tehwan elotamal yeh nekan nes kichiwah junio, pero nes kitlaliliah n azucar, iwan kitlaliilah este canelahtzin y ya. Amo yeh kikua ika n kahwen. <noise>